Oshinima shono nda mona oshiyolithi unene oongundu dhono haku tiiwa oongundu dhopolitika. Oongundu dhopolitika ohadhi yolithandje shinene. Saashino ngele owaadha yeli momapandaanda mono taa tondoka taya igidha taa imbi nokuli yafa taa imbi oohango. Aantu ya londa moohauto ndele oyeli mo ya hala noku nukamo. Taya hala noku gwamo. Tashiti oopolitika ohadhi yolithandje shinene. To adha nee nokuli ohauto onene. ohauto onene nkene yilipo oya tsilikwa ashike omapandela ayihe. Okuza ngaa komeho sigo okonima oshivitha shilimo oshomapandela ashike. Tashiti ohaya yolithandje shinene. Tashiya nee poku inyenga kwawo nee. anuwa otaya nuka nee. anuwa ya nyanyukwa taya tyapula. oto yolo shinene. Tashiti ngele owaadha taya popi mpono. ota popi lela ena omukumo. tashiti. ta ningi nomaludhi nokuli. nokulya omuntu ta kala inaalya ndele okuuvite ashike nayi kongundu dhopolitika. Yamwe nokuli ohaya tameke noku dhengathana. ngele owa tala nokuli aakulukadhi naasamane. taku tiwa ngele ouli kongundu ndjino ngaye ondili kongundu ndjino megumbo muno itatu kalamo. Aantu taya teywa ombili ko- kongundu dhopolitika. Ashike opolitika otayi yolithandje muuyuni mu. Omuntu ita vulu nando oku kala eli megumbo a telekele ngaa nando uunona we. Aayee ota tondoka naana nomapandanda manga uunona wuli megumbo tau si ondjala. Opolitika ohayi yolithandje unene nayi. Ngele otashiya nokuli poku popya mpo. ito vulu nokuli oku popya elaka limwe liilile ngele osheya popolitika mpono. ohaya tameke noku takuma omuntu inaa takuma nale. Ndele ota tameke oku takuma molwa ashike opolitika. Ndele teku lombwele nawa nawa tati onda hala naana wu hogolole ongundu ndji. Tshiti to politikwa naana lela lela. Tashiti opolitika oshinima oshiyolithi nayi. Shaashino omuntu kali en- kenamo nando uuwanawa washa andola nokuli. Ongundu kayishi ye ndele ina hala nande nande omuntu gumwe ta popi oshitya oshiiwinayi kombanda yongundu ndjo. Ohaya yolithandje unene. Shaashino kehe ethimbo omuntu okwa hala ashike ta nuka. Ngele owemu tumbulile ongundu ndjono nee e hole ndjono. ngawo owemu pa nokuli meme gwe na tate gwe. Tashiti nenge inomu pa oku lya. ngawo okwa kuta nale. Opolitika ohayi yolithandje unene.